เดี๋ยวนี้กะเก็บเงินไว้ในธนาคารตลอด เพราะว่าเดี๋ยวนี้มันเฮ็ดธุรกรรมออนไลน์ได้เนาะ ก็เก็บไว้ในนั้นล่ะ ยามกะกะโอนออกเอา

ส่วนใหญ่กะสิเป็นบัญชีเงินฝาก บัตรเครดิต สินเชื่อ หรือว่ากองทุนอิหยังจั่งซี้ล่ะจ้า

สิได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับพวกผลประโยชน์ของการออม การลงทุน หรือว่าการเฮ็ดประกันภัย

โดยปกติกะสิไปหลังเที่ยงจักหน่อย เพราะว่าแต่เก่าบ่แม่นคนตื่นกะ เทิงท่าให้ผู้อื่นไปเฮ็ดงานก่อนพร้อมจั่งบ่ได้คิวหลายน่ะ

ก็กังวลอยู่จักหน่อย ญ้อนว่าสมัยนี้มิจฉาชีพมันกะหลายเนาะ แต่ว่ากะต้องมีสติในการเงินทุกเทื่อนั่นล่ะ

โดยปกติสิเปรียบเทียบด้านอัตราดอกเบี้ยว่า ฝากเงินกับธนาคารใดสิได้ผลตอบแทนหลายกว่า แต่ว่ากะสิมีเปรียบเทียบด้านธุรกรรมออนไลน์ ว่าธนาคารใดนี่กะสะดวกกว่า

โดยปกติคันเฮาไปธนาคาร เฮาเฮาสิเอาบัตรประชาชน บัตร ATM แล้วเฮาสมุดบัญชีตั่วเนาะ ไปแหม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

เฮาบ่ได้ตั้งเฮาเล่นให้ธนาคารใด เพราะว่าเฮายึดหลักว่าเฮาสามารถเว้าเฮาเพิ่นได้เพื่อความเฮาต้อง แล้วเฮาบ่คลาดเคลื่อนในการสื่อสาร

กะกะว่ากะได้จักหน่อยอยู่เดะ เพราะว่ากะบ่ต้องเสียค่าธรรมเนียมบัตรรายปีเดะ

ส่วนโตโตสแกนใบหน้าในการเข้าแอปธนาคาร และโตว่าสแกนใบหน้านี้ น่าจะปลอดภัยหลายกว่าการสแกนนิ้ว

ข้อยตั้งค่ารายการโปรดไว้ประจำ เพราะว่าเป็นธุรกรรมที่เฮ็ดดู๋ แล้วกะ มันสะดวกในการกะมันรวดเร็ว

เฮาเฮาว่ามันง่ายขึ้นกว่าแต่ก่อน เพราะว่าเฮาสามารถเบิ่งผ่านโทรศัพท์มือถือเราได้เลย แล้วทุกมื้อนี้คนเฮาโทรศัพท์มือถือติดมือตลอด

ข้อยคึดว่าสะดวกสำหรับคนส่วนหลาย เพราะว่าเดี๋ยวนี้คนมีมือถือเฮ็ดธุรกรรมผ่านธนาคารในแอปมันคึดง่าย แต่ว่าผู้เฒ่านี้อาจสิยาก เพราะว่าเพิ่นบ่ทันเทคโนโลยีเนาะ

เดี๋ยวนี้กะกะเกือบทุกมื้อ เพราะว่ามันสะดวก มันรวดเร็วแล้วกะมันปลอดภัยกว่า คันเงินสดนี้กะกะต้องมาย้านนำแบงก์ปลอม อิหยังจั่งซี้

ส่วนโตโตว่าแอปธนาคารที่โตอยู่นี้สะดวก เนื่องจากว่าการออกแบบนี้ เพิ่นเอาบริการที่มันจำเป็นหรือว่าใช้ดู๋มาไว้ให้คนเข้าถึงได้ง่าย

กะเคยมีเหตุการณ์แอปธนาคารล่ม แต่ว่ากะบ่ได้เกิดขึ้นดู๋ปานใด แต่เก่ากะเป็นคนพกเงินสดไว้น้อยน้อยแน่แน่ไว้ กะพออยู่ พอกินอยู่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

คึดว่าความเป็นส่วนคึดนี่สำคัญ แต่ว่ายามเกิดปัญหาคึดคึดอาจสิสามารถแจ้งได้ว่าข้อมูลใดที่คึดสะดวกใจที่จะบอก อย่างเช่น พวกชื่อ นามสกุล จั่งซี้แหม

คึดว่าเป็นเรื่องที่ดี เพราะว่าคึดก็อยากคึดความคืบหน้าเพื่อความสบายใจของลูกค้าเนาะ

ส่วนโต โตว่าโตดี เพราะว่ามันเป็นหลักฐาน เพื่อที่จะปกป้องเทิงลูกค้าเทิงพนักงาน แต่ว่าควรมีการแจ้งบอกก่อนว่าสิมีการบันทึกเสียง ระหว่างบทสนทนานี้

คึดว่าควรมีหน่วยงานกลางเพื่อที่รับเรื่องร้องเรียน เพราะว่ามันสิสามารถแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วมากกว่าสำหรับลูกค้า

คึดว่าคึดบ่ได้น่าเกลียด แต่ว่าการแจ้งความคืบหน้าอาจสิบ่เป็นระยะระยะปานใด

คันตรวจสอบโดนกะสิกะสึกว่ากระวนกระวายจักหน่อย แต่ว่ากะสบายใจขึ้น เพราะว่าได้แจ้งปัญหาแล้ว สิ่งที่เฮ็ดได้กะน่าจะแค่ท่า

ส่วนโตโตว่าน่าโตถือ เพราะว่าเป็นแนวทางที่โตกันอย่างสากล แต่ว่ามันอาจสิต้องคำนึงถึง email address ว่าโตกรอกโตต้องบ่ คันกรอกผิดนี่โตสิอันตราย

กะน่าสิร้องเรียนเข้าไปที่ศูนย์รับร้องเรียนของธนาคารนั่นล่ะ เพราะว่ากะกะร้องเรียนว่าเกิดปัญหาจั่งซี้ แต่ว่ากะได้รับการตอบรับบ่ดี อยากให้เพิ่นกะแก้ไขให้แหน่

สิแนะนำให้เฮ็ดอยู่จ้า เพราะว่าคันเกิดอุบัติเหตุขึ้นมากะสิกะลดภาระทางการเงินให้กะได้อยู่

คึดว่ามีความสำคัญเพราะว่าเกษตรกรนี่เลาสิเฮ็ดงานนำฤดูกาล นำเครื่องจักร นำรถไถอิหยังจั่งซี้ คันเกิดอุบัติเหตุนี่สิดี คันมีประกันมารับรองความเสียหายยามเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาได้

สำคัญในระดับหนึ่งอยู่จ้า เพราะว่าอุบัติเหตุนี้เป็นสิ่งที่บ่คาดคิด ดังนั้น คันมีประกันอุบัติเหตุนี่กะสิกะได้หลายในการลดภาระค่าใช้จ่าย ยามที่กะเกิดอุบัติเหตุ

คึดว่าแล้วแต่กรณีจ้า คันของแพงหรือว่าอะไหล่หายากคึดสิจำเป็น แต่ว่าคันของบ่แพงคึดบ่จำเป็นปานใดจ้า

คึดว่าให้ความสำคัญกับการซื้อประกัน ถึงแม้ว่าสิมองว่าอุบัติเหตุมันเป็นเรื่องไกลคึด แต่ว่า ประกันนี่มันสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ คึดเลย เฮ็ดให้คนหันมา เฮ็ดประกันกันหลายขึ้น

ข้อยคึดว่าการซื้อผ่านธนาคารนี่มันสิสะดวกและง่ายกว่า แต่ว่าคันซื้อผ่านคึดแทนขายเราสิสามารถ รับรู้เงื่อนไขแล้วก็ถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ คึดสิปลอดภัยกว่าจ้ะ

สำหรับข้อยมันบ่ได้ลดความกังวลใจในการใช้ชีวิตประจำวันส่ำใดจ้า เพราะว่าจั่งใดเฮาเฮาต้องใช้ชีวิตอย่างระมัดระวัง แต่ว่ามันสิลดความกังวลใจคันเกิดอุบัติเหตุขึ้นมา มันสิบ่เป็นภาระให้เจ้าของปานใดจั่งซี้

ส่วนโตข้อยมักปรึกษาคนในครอบครัว เพราะว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ที่เกี่ยวกับชีวิตของเจ้าของ ดังนั้น สิได้โตกันประเมินความคุ้มค่าในการเฮ็ดประกัน

ส่วนโตข้อยบ่ทันได้มีประสบการณ์จ้า แต่ว่าเคยได้ยินว่ามักจะเกี่ยวกับการเคลมที่ยุ่งยากหรือว่าซับซ้อน เฮ็ดให้โตเวลาโดนในการเคลมเงินประกัน

ข้อยคึดว่าปลอดภัยในระดับหนึ่งจ้า คันเลือกบริษัทที่มีความน่าคึดถือสูง

ส่วนโตโตบริการออนไลน์ของธนาคารแต่เก่า เพราะว่ามันสะดวกสบาย แล้วโตประหยัดเวลาหลายกว่าการไปธนาคาร

กะมีความแตกต่างกันจักหน่อย เพราะว่าพนักงานเคาน์เตอร์นี่เพิ่นสื่อสารกับกะ โดยการเห็นหน้าแล้วกะเสียงเว้าพร้อม แต่ว่าพนักงาน call center สิเป็นการเว้าผ่านสายโทรศัพท์

กะเข้าใจห่าลางเทื่อ แต่ว่าคันห่าลางเทื่อบ่เข้าใจกะสิถามเพิ่น แต่ว่าส่วนใหญ่กะสิเข้าใจ เพราะว่าเพิ่นกะสิอธิบายแล้วกะถามว่าลูกค้ายอมรับเงื่อนไขนี้บ่

ส่วนโตโตบ่ค่อยได้ไปยามสิ้นเดือนหรือว่าเทศกาล แต่ว่าคิดว่าน่าสิหลายกว่าปกติ แต่ว่าอาจสิบ่หลายปานใด เพราะว่าเดี๋ยวนี้คนรับเงินผ่านแอปธนาคารเบิดแล้ว

ส่วนโตโตว่าคันเป็นเด็กน้อยนี่ เพิ่นโตสิโตแอปธนาคาร เพราะว่ามันสะดวกแล้วโตมันง่ายนำเทคโนโลยี แต่ว่าคันเป็นผู้เฒ่าเพิ่นโตสิไปธนาคาร เพราะว่าเพิ่นเฮ็ดนำเทคโนโลยีบ่เป็น

กะน่าสิท่าต่อไป เพราะว่ากะท่ามาโดนแล้ว แล้วกะคิดว่าคันบ่ท่านี่มันสิเสียเวลา

กะคิดว่าสะดวก แต่ว่ากะคิดว่าบ่สมควร เนื่องจากว่ามิจฉาชีพนี่ใช้แพลตฟอร์ม LINE ในการหลอกคนหลาย อาจสิบ่น่ากะถือสำหรับธนาคาร

คึดว่าน่าสิคึดได้จักประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์ เพราะว่ามันอาจสิคึดในการระบายลูกค้าที่ปัญหาบ่หนักหลายหรือว่าแก้ได้ง่ายง่ายออกไปก่อน

ข้อยคึดว่าคนส่วนหลายนี่ลงทุนเพื่ออนาคต เพราะว่าเดี๋ยวนี้การวางแผนเงินหลังเกษียณนี่สำคัญ ดังนั้นคันบ่อยากลำบากยามเฒ่านี่ ต้องวางแผนดีดี

ข้อยคึดว่าอาจสิคึดให้เติบโตได้ แต่ว่าแล้วแต่คน เพราะว่าการลงทุนนี่มันมีความเสี่ยง ดังนั้นมันคึดสิขึ้นอยู่กับโอกาสกับความคึดที่คึดมี

ข้อยอาจสิบอกไปว่า ข้อยขอเวลาในการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนประเภทนี้ซะก่อน บ่ทันได้ปักใจหรือตัดสินใจไปเฮ็ดโดยทันที

ส่วนโตข้อยโตว่าการลงทุนที่ได้เงินเร็วน่าจะดีกว่า เพราะว่าโตสามารถนำเงินนั้นไปวางแผนเพื่อการเกษียณได้อีกต่างหาก วางแผนในการใช้ชีวิตในปัจจุบันได้อีกต่างหาก

คึดว่าทองคำน่าสิดีกว่า เพราะว่ามันบ่ต้องคึดทรัพยากรหลาย เทิงมีขึ้นมีลง แต่ว่าที่ดินนี่ อาจสิมีขึ้น อาจสิมีลงลงลง เรื่อยเรื่อย บ่ได้ขึ้นมาอีก

ข้อยคึดว่าความเสี่ยงแล้วก็ผลตอบแทนว่ามันคุ้มค่ากันบ่ คันผลตอบแทนสูงแต่ว่าความเสี่ยงสูงแล้วคึดยอมรับความเสี่ยงได้นี่ มันคึดเป็นสิ่งที่ดีที่จะรอคอยผลตอบแทนที่มันหลาย

เดี๋ยวนี้ข้อมูลในการลงทุน ความฮู้ในการลงทุนนี่เต็มอินเทอร์เน็ตไปเบิดเดะ เทิงเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์อิหยังเพิ่นมีข้อมูลให้ศึกษาได้หลายอย่าง บ่เสียเงินพร้อม ⁠

ข้อยคึดว่าการลงทุนผ่านแอปมือถือสิน่าคึดถือ คันเจ้าลงทุนผ่านแพลตฟอร์มที่มันน่าคึดถือ อย่างเช่น แอปธนาคารอิหยังจั่งซี้

ข้อยว่าซ่อยได้ เพราะว่าสมมุติเป็นการออมเพื่อการลงทุน ซ่อยฝากเงินไว้ซื่อซื่อมันซ่อยมีดอกเบี้ย มีผลตอบแทนให้ซ่อยมา

คึดว่าน่าสิคึดได้ในระดับหนึ่ง แต่ว่าคึดต้องมีความคึดในการ วิเคราะห์ หรือว่าความคึดในการลงทุนอยู่ เพื่อที่จะให้เงินมันงอกเงยขึ้นมา

บ่เสมอไปจ้า ถึงแม้การลงทุนสิมีความเสี่ยง แต่ว่าเฮาสามารถนำความเฮา แล้วเฮาความสามารถในการวิเคราะห์มาเฮาในการลงทุนได้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

นอกจากธนาคารก็อาจสิมีตลาดหลักทรัพย์ หรือว่าบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็น อีกแนวทางหนึ่งที่สามารถเอาเงินไปลงทุนได้

ข้อยสิเซื่อการลงทุนโดยผู้เชี่ยวชาญจ้า เพราะว่าผู้เชี่ยวชาญนี้เพิ่นสิมีประสบการณ์ แล้วเซื่อมีความเซื่อที่เพิ่นเรียนมาหลายกว่า

อาจสิมีอยู่จักหน่อยจ้า แต่ว่าทางที่ดีควรสิใช้ตรรกะในการวิเคราะห์ เพื่อที่จะบ่ขาดทุนจ้า

อาจสิปฏิเสธไปก่อนจ้า เพราะว่าในการลงทุนใดใดกะตาม กะควรที่จะศึกษาแล้วกะเรียนรู้มาเป็นอย่างดีก่อนที่จะตัดสินใจในการลงทุน

อาจสิลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงน้อยกว่าหรือว่าอาจสิกระจายความเสี่ยงโดยการที่ลงทุนหลายหลายโต เพื่อที่จะบ่ได้เจ็บหนัก ยามที่มันขาดทุนโตใดโตหนึ่ง

สิท่าเบิ่งสถานการณ์ไปก่อนจ้า คันเกิดขึ้นชั่วคราวเฮาก็อาจสิบ่ทันได้เฮ็ดหยัง แต่ว่าคัน เฮาว่ามันสิเกิดขึ้นอีกโดน เฮาสิยอมเสียน้อยดีกว่าเสียหลาย

อาจสิลงทุนในเทคโนโลยีจ้า เพราะว่าเป็นอุตสาหกรรมที่เติบโตไว แล้วก็โลกเรามีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

คึดว่าเป็นการลงทุนที่ดี เพราะว่าคันคึดมีความสามารถหลายคึดสิได้ผลตอบแทนหลายจั่งซี้

แม่ให้ฝึกนิสัยการออมตั้งแต่น้อยแต่สิบขวบ แต่ว่าคันใซ้เองเป็นบัญชีที่คุมเองนี่ใซ้ตอนอายุสิบห้า เพราะว่าเริ่มต้นที่จะเก็บเงินเองได้ บริหารเงินเองได้แล้ว

คึดว่าคึดสะดวก เพราะว่าคึดคึดเอาเงินไปฝากแล้วคึดได้ดอกเบี้ยกลับมา เทิงคันมีแอปธนาคารคึดคึดงานได้สะดวก บ่ต้องพึ่งเงินสด

ส่วนโตโตว่ามีภาพลักษณ์ที่น่าโตถือ แล้วโตมีความมั่นคงทางการเงินหลาย

ส่วนโตโตว่าสำคัญ เพราะว่าเดี๋ยวนี้คนเก็บเงินในธนาคารกันเบิด บ่จำเป็นแต่เป็นคนอีสาน คนภาคอื่นเพิ่นโตเก็บเงินในธนาคาร เพราะว่ามันปลอดภัยแล้วโตได้ผลตอบแทนคืนมาพร้อม

ส่วนโตโตว่าธนาคาร UOB เป็นธนาคารที่มีโปรโมชันหลาย เนื่องจากว่าพันธมิตรเพิ่นหลาย เทิงร้านอาหาร เทิงห้างสรรพสินค้า อาจจะตอบโจทย์ลูกค้าที่หลากหลายกว่า

ส่วนโตโตว่าอาจสิมีอยู่ แต่ว่าน่าสิน้อยกว่าปัจจุบันหลาย เพราะว่าอาจสิต้องไปในกรณีที่สำคัญสำคัญอีหลีเกี่ยวข้องกับกฎหมาย อิหยังจั่งซี้

ส่วนโตคิดว่าอาจสิเป็นธนาคารไทยพาณิชย์ เพราะว่าเทิงไปดู๋ เทิงเพิ่นบริการดี

ครอบครัวได้ผลประโยชน์เชิงบวกจากยามแล้ง เพราะว่าครอบครัวเฮ็ดธุรกิจล้างรถ

คึดว่าแตกต่างกันจ้า เพราะว่าแต่ก่อนนี่สภาพอากาศบ่ค่อยแปรปรวนปานใด ฤดูแล้งคึดเป็นฤดูแล้ง ฤดูฝนคึดเป็นฤดูฝน

คึดว่าส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรจ้า เนื่องจากว่าพืชนี่ต้องอาศัยสภาพอากาศที่มันคงที่ เพื่อที่จะเติบโต

กะแต่งกะปกตินี้ล่ะ เพราะว่าประเทศไทยมันกะบ่ได้หนาวปานใดนะ

ข้อยมักเบิ่งพยากรณ์อากาศก่อนออกจากบ้าน เพราะว่า สิได้ฮู้ว่าต้องรับมือกับสภาพอากาศแบบใด

อย่างแรกสิเก็บของสำคัญขึ้นที่สูง แล้วก็ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้า แล้วจั่งอพยพคนไปในที่ที่ปลอดภัย

คึดว่าส่งผลต่ออารมณ์ของคนอยู่จ้า เพราะว่ายามคึดนี่คึดคึดบ่เป็นตาอยู่เนาะ มันคึดหงุดหงิด งอแง

ข้อยสิเลือกหน้าหนาวจ้า เพราะว่ามันบ่เฉอะแฉะ แล้วกะมีลมตลอดเวลา อากาศดี

สิเบิ่งจากลักษณะของก้อนเมฆแล้วก็ความแฮงของลม เพราะว่าคันก้อนเมฆตั้งเค้าหรือว่าลมแฮงกว่าปกติแฮงอาจจิแปลว่าฝนสิมา

คึดว่ามีผลแน่นอน เพราะว่าคันฝนตกมันคึดบ่เป็นตาเที่ยว มันคึดลำบาก บ่สะดวกสบายในการเที่ยวเนาะ

คึดว่ามีความแตกต่างอยู่จักหน่อย ญ้อนว่ายามคึดคนอีสานสิไปเข้าวัด เฮ็ดบุญให้บรรพบุรุษ แล้วคึดรดน้ำดำหัว ยามแลงจั่งมาเล่นน้ำ

เพิ่นกะสิพากันเฮ็ดบั้งไฟ ซ้อมขบวนแห่นางรำ แล้วกะเตรียมอาหารไว้ท่าแขกที่มาร่วมงาน

ยามเซ้าเซ้าสิไปทำบุญให้บรรพบุรุษ สรงน้ำพระ แล้วก็กลับมาไหว้พ่อไหว้แม่ รดน้ำดำหัว ยามแลงเซ้าแล้วแต่ ไผสิไปเล่นน้ำเซ้าไป ผู้ใดเซ้าบ่เล่นเซ้าบ่เล่น

เป็นงานบุญใหญ่ที่ชาวบ้านสิรวมโตกันไปถวายผ้ากฐินกับของโตที่มันจำเป็นให้พระสงฆ์ที่เพิ่นอยู่พรรษาครบ

กะแล้วแต่ครอบครัวเดะ ห่าลางครอบครัวเพิ่นกะกินข้าวเหนียว ห่าลางครอบครัวเพิ่นกะบ่กิน ห่าลางครอบครัวเพิ่นกะกินข้าวจี่กับแกงเห็ด แกงอ่อม อิหยังกะว่าไป

ก็มีความสำคัญ เพราะว่าเป็นอีกทางหนึ่งที่สร้างรายได้ บางเที่ยเพิ่นกะเลี้ยงงัวไปขาย ห่าลางคนกะเลี้ยงควายไว้ท่าเฮ็ดนาเฮ็ดหยัง

สมัยก่อนเฮือนอีสานสิเป็นเฮือนไม้ไต้ถุนสูง ทางล่างเพิ่นสิเอาไว้ท่าเก็บอุปกรณ์การเกษตร แต่ว่าคันสมัยใหม่ขึ้นมาอาจสิมีปูนนำ แต่ว่าสมัยนี้เฮือนสิเป็นปูนไปเบิดล่ะ

คนอีสานผูกพันกับอุตสาหกรรมการเกษตร ก็อาจสิมีเรื่องฟ้าฝนเข้ามาเกี่ยวข้อง เพราะว่าต้องพึ่งฟ้าฝนเนาะในการเฮ็ดการเกษตร

ตามประสาคนสมัยใหม่กะบ่กะดอกเรื่องพญานาค เพราะว่ากะกะมั่นในวิทยาศาสตร์เนาะ แต่ว่าคนสมัยก่อนเพิ่นกะสิหาเหตุผลในการมาของภัยธรรมชาติ อิหยังจั่งซี้หั้นน่ะ